Mayaik, mayaik <hesitation> chakiyoo pas sipus kokonu iin <hesitation> kapuset nemakararan. <hesitation> akot kiseri chekakotepi koekeny paas kochotok kora chekonu koyait moet ipusii nemakararan. Ak ak ingwek kekure yani chekasomsomitu. Chekakotepi kora koekeny ipusii nemakararan, pas akot mursik cheka chamindilil missing kongiee ikose maet makararan. Ipusi anyun nema kararan.